Ny olo a Vietnamy agny zany lafa nifankahita da mifandray tanga la mitsikitsiky amin'ny olo igny enao lafa abakeo anao somary miondriky amizay.